Kɔɔn i wɛɛ doo kɔɔn a le i su yɛrɛ daa lu sa ɔ̃p sa lɛɛ zia loo a le bee i bui nya maa i keè loo kɔɔn sa lɛɛ nii òò su yɛrɛ bu fɛrɛ su nya ama ee uura su tɔn-loo i buete lɛɛ zia loo lɛɛ zia loo dèdèn ɛɛh kɔr a kpe-deen ee lo kɔɔn sor yaa dora doo-wo sa i baa bu lɛɛ fah lɛɛ dèdèn nu bu sa i lōg sor yaa lōg ga lɛɛ lɛɛ doo kɔr a lɛɛ lorgor nu a lua a sa en lorgor nu a lu bieh naa le loo a le bee yɛ zia lorgor ɛeh ama na ee le loo i kwa dèdén ɛɛh kpee-dɛɛn lōp dèdèn ye zia ama sa loo lōg baa baa sor bueten lɛɛ dèdèn lo nu bu sen i su seg kèn lōg su yaa lõg ga sa i bueten su yɛrɛ bu bani sèn i su lō su yɛrɛ loo i su lō eh eh eh eh eh abekè kum a beke su yɛrɛ dèdèn ɛɛh i su bee nu a wɛɛ kpè i su zia bee su yaa ghe loo i tèn a yo i tèn maa ayo nu i sor sorgi ɛɛh i su ɔɔ loo lo kɔɔn i gba kwɔ kwɔ bieh bu bani sor yaa kwɔ sen yii be nu ee-yira loo i bueten kwa nya sèn dana su ɛghe dɛɛ banh. Su ɛghe dɛɛ nya kwa nya kèn i ɛɛrɛ dèdèn ẹɛn i para bui kaana bui uun sor yaa bui uur sa sèn sa ee dana sere kèn a le bee sor yaa serekèn sa sa yaa buma maa lo i lop siga lɛɛ loo yɛrɛ dee nya sen-kèn nwaa dèdèn ɛeh lɛɛ le lɛɛ i su buma nu i de lo iyɛ bui loo ye ba bu ye a yim a ya ee ya ɛɛrɛ sa kwa boro i sén kèn yɛrɛ bu bann maa loō sor yeh bui maa lo i sèn kèn lap lɛɛ bu loo bann su tere bu bann su lɛɛ bu lo tere bu lu bann sa kwa loo leele yɛrɛ nɔr su i bui kaana kaana lèè yeh dap ba bui kaana kaana yɛrɛ bu maa lò o bui doo-wo ee lo yeh ba ee bu ye ee bu ye à yim lo lɛɛ ye ba ama yaa sèn-kèn yaa yɛrɛ bu bu ah kpor sa yɛrɛ dèdèn nu loo su dèdèn nu ba wɛɛ ɛɛ-ne nu su yɛrɛ loo dèdèn ɛɛh gba kpè nu loo sa bui kaana kaana uuri lɛɛ i nwaa sega ba bu ye kagara lo yɛ ba bu ye à yim ama i bui doo-wo yerɛ bu maalō sa sèn-kèn bui bu maalō sèn sa i ba doo-wo sor i ba doo-wo a kpē sa i su loo kaana yaa ɛɛre sa lōg lèè lɛ ba doo-wo bu lo maa lō i bui sèn-kèn bui dɛɛ ka zia ale i bui sa dɛɛ garn ɛrɛ ba kèn i dè doo yaa ɛɛrɛ sa kwa ba loo lo a su kèn a kpè mɛ nu sor maa ba. M nya mɛ kaana mɛ ɛrɛ bu nyɔ bee m si tam loo sa kwa lɛɛ-lɛ lorgor nu a lo bie naa le loo lorgor nu a lu a saen naa le loo nyɔ bee o lōg baa baa sor sa lɛɛ o bui sēn sa o ba sēn a su a loo o a bee doo ɛrɛba kèn a nya doo o lōg leɛ-le su a loo ba tan sa doo lɛɛ-lɛ sa o ba sèn lo su kèn o yɛrɛ bu maa lò korgarra yare bu maa ale o yɛrɛ bu dorna fɛrɛ o wɛɛ dē nu o wɛɛ su sa ba a kpe a nu sa le o doo doo-wo lɛɛ a sa en loo lɛɛ dèdèn nu loo lɛɛ o ba sèn kèn m da wɛɛ doo doo doo a doo lo sa bui